holiday ningii roki manni hayeu ngong sarere, mirahumeng ong niu year. Impah ong kirisimasi rotu pookong poti, impa ong ho niu year ho manni ruu mirahu meng manni ho mirahu enekeko rarah manni honna noi tuhah ong niu year impa ongkoh chrisimasi hia rotu pookong poti nawa' toku mirahu rorohetong impa ongho niu year ongi nommai poona pekong muhking manni inangah tangakong ongko nommai toku neumong tinohno ongyori niu year newakong ho peekong poti manni rokii niu year ngong haye wamo uruhe rong. Ong chrisimasi ongi ponna nahamo uruherong o'ko nawa' rotu pokong poti ro chrisimasi kori nawa' hapatah kunatoi hetong, nawa' naa'rumo tuhetong, nouru yii o'ko ngoworoku, hekowo ngoworoku nawa' to'raherong. Impah ong niu year ho hia manni toku noi onohihetong rokongi hawareiki konni tong rokong hawarieki neeyitong. Enekeko manni poti mirahu ong niu year impa nowoko tii ruu mirahu tii oii sarere ongi nommai tu'kingii manni toku motukake. Roki hoyori nong raraah urui uru herong ongyori sarere sunde. Tirungo aii ong wuikeni rirong ponna tii nong owo ringoto jsk kori haukeiyong roki ho kuraisa nguamong kuraisa ngungamomg tu'ki tiki aruteekong tii owo wuikeni huka'ku tii owo yii newamo tirungoko tu'ki ruu huukan nong. Ong poti kirisimasi niu year ai ehkong peehkunghe me'kong tii roki manni ningii hayeugnee new year chrisimasi rahrah pookong poti nawa' kirisimasikite mi'he nuiyong, nawa' yewonang mi'heniuyong, poti nawa' topo mi'heniuyong oo yee ngome'henuiyong roki monowarei tii romoki titi manni mirahu meng oii niu year ponnako tii ongyori toku nokongkong tiwo ngawah, ponnako ongyori niu year yii puurakong raa'hemmo yii.